Ewa raha koa anao zany kôfa hiborosy zany nify tsy kara ataon'ny laolo reo tsisy zaka hay reo, reo sady drabaodra maty! _x000D_ <hesitation> Anao zany ko miborosy nify zaka io, lemano ko- borosinifinao asinao colgate ein! _x000D_ Bakeo anao miborosy nify bôka ambony ajojonao ambany, bakeo ambany ampekarinao ambony, ka tsy rokorokotonao kara ataonao kara mandrokotra tongotranao amin'ny vato reny leroa, karan'ireny